Maketenu tuku knu'a dakenu kue ndute kue nangua, dakenu ñitawi. Ñaresoñu ñu kua kikona, ndida xa xana dangwani to ñitiyi, te xaxa dangwani, xana. <hesitation> pues ñuina xana ndodxi, ñandu kixi, na ndu nangaxi nxu xentiunu <noise>